जोदि कोन्सर्त् ओर् स्पोर्त्सोले जोदि <hesitation> जबोले जोदि मो कोइ, तनि होद मो स्पोर्त्सोल् जबोबिसैन्। करुन् स्पोर्त्सोस् <hesitation> अम बोहोत् किनि हिक्बलोग थके, अरो तब बोहोत् मोतिवते पए। भ्हलो लगे हिक्नि साय् स्पोर्त्सोद्, खेलो तमु साय् भलो लगे। जनेगे बद्मिन्तोनोद् मु भलो लगे साय्। हेतु कर्ने <hesitation> खेलो जोदि गोइ पिनि मो सौन्, खेल्बो जोदि सौन्। मोन्तो भलो लगे, जोदि मोन्तो भलो लगे थक्ने। त अरो खुक् बेसि अग्रो होअ, जनेगे जो खेल्बो, खुक् इत्स जए। भ्हलो लगे, पेत्यम्। <hesitation> केनेगे खेले, केनेगे तब बोहोत् किनि हिकिब परे। केनेगे मा, केनेगे लसोले भोले खेले। केनेगे जोदि बद्मिन्तोनोद् कोथके, जोदि बद्मिन्तोनोद् केनेगे <hesitation> कोक्तु मरे। तो हिक्नि बोहोत् बोस्तु हिकिब परे। हेतु कर्ने <hesitation> मा खेलो <hesitation> गोइ जबोल बिसैम्।